टोपियों क प्रकार कैप, धूप से बचणा ले। सर्दी टोपी। ठंडी मा गर्मी रखण लेक। हैड फैशन या शेडया ले। अर सन हैड गर्मियों मा गर्म से बचौणो ले। ये थे हम फैशन या मौसम सुरक्षा हिसाब से पैरदा छिन।